Wor kenyan wor biri wor guda workunen bare gargara kubeta nam dibine bisan jan kubeta kabisan jal kubet qurtumi loeta kaa hori kasjir sagale horia anan faa fon faa kaa oru kasjir sagalum horia nyata majabo kalanga faa majabo wodiafa viazi tamu faa won biri nyata.